Teini tekuvendó, xhinakuan yaxhika kalanchí extuku, lakenxhi xhiveté, lakenxhi ajo xhinejan tel naka kuyaxhiaka yexo'o atiane tukuxinde'e lakenchi chivila'a nakenchí té tenaku ya'a xhika.